Handai goddo yara lekki ngam accha numo. yarugo lekki mai torran njamu mako beddinan mo nyawu dow ko o mari. de'itaare be munyal kanjum on tan hisnata goddo daga numo.